بصراحة كموهبة موسيقار ما عندي هاي الموهبة انا احبه طابع بس كرياضة انا رياضي بشكل واحب الرياضة فاعتقد اذا اصيغ رياضي مشهور احلا واحسن لان طابع شي انا اعغفو واطيق انو اتميز بينو واكون وسط هشكل جمهور وناس يشجعوني حتى كلش حلو